Mwalimi, kwakweli amambo kutulinakwe sasaivi, akangi gavie mavivi agangi gavie manonu, ino ninoga ndyanzi amanonu, nandi- nandinokwa kwanza amavivi, Amambo gonguku ukuvatuletie saivi, vita kulisimu, vita kuli mtandao iki, ikiwu- iki- ikinonu kutuvitie, katare, twandike ikibarura, ibarua ukwandika vuba kuvika ku Posta, imbaka jilutee, umunu akasome, akapate amajibu andike namwene namwene ibarura kuletere jijikuke kwve, wonapa ngutumie umwesi unkuke ibarura moja, nupatile amajibu. Lakini kumbe, amambo gomtuletie aka kasimu, yaani saizi nave nisida syaisyapa ndirintamu, labda ndinokwa ihera apangi ndi- ndibea- ndi- ndinakwe ukubea kusibitari, au apange ndisilivula labda ndiri isukari jisilile, ndituvu nditove to nditole itiesimu nditova ndilakwe unsombangu kwemalivangu. Ndino apa ndinokwe ndiniluka labda ninukwe pangi akahera kidoko, ndisiliwe nisukari, ita <hesitation> baba haya, ikusungira ali chapusapu. Kwahiyo uvone neni uvone apange apaku ubuda akakumi tu, ndipatileihera tayari, kwahiyo ai- alyako ukutunokwa, lakini, amawasiliano gavie jirani. Kondinave nindele nintamu saizi ndikweka isimu ndikontuvira, ukute bwana ndinu ndinvintamu, kwahiyo uvoni umunu uwesa uwesa ukune isuku jojuisile, au pakilo ndiune kama kunzi kulivalyasi, une ndirimunyumba ndikonile pakitanda, kunzi uko ndrimile ukuta <hesitation> isaizi kulivalyasi, <noise> nditole isimu jangu, ndikweka isimu jangu pakilo ndiripakitanga ndikonile tu, ndurumanya akuti kulikunzi ndidwada ukuti apangi <hesitation> anagandumale kunzi ukwa avalyasi ava, <hesitation> apangi apo valini valini vilini labda va- vange valinisi niki niki nikisitsi nisibiki au alinamakanga uweza ukulusa, sasa kabbla nandihumili. Ndinakundru ukuta kulivalyasi, au kulihatari, ndikwikwe isimu ndintove isimu, ndikuntukira ujurani, ukuta akwendi jirani eehe! ndinino apa, kulikunzi ukundiona kulukulu sio kuli salama. Najujula lala mwene najuntu kuntukira jujirani une najujirani ura, ndikuntovera, ukuta aba ndinyo kunyumba kulihaari, kwe vanula vihum, visungukwa kuunzi, ndania ja idakika ihano uwona avandu kunzuka asungwike, uvona tayari vamu vitu ndyasi. Lakini katare natwavesage nankyoku, unevi kabisa avanu vikwisa vihu vikwingira munyumba, vidinda undyangu kuunzi, inyu in'uku tu ing'uku twabenawe twadima akatuwona silikumbiki, i- ikikakala kila wiwona kayi ki- kilikunzi, wemunu uku isike wididinde undyangu kuunzi, ikwibata ing'uku syoni, sisilile, au imene voni imeni ibite syoni, arutire nasyo. Atakama unapulike, upulika akini pia wuku wukanza ukuta ndiume ndiwume kunzi ndifungure undyangu, uwona undyangu afungire kunzi, ili kumbe isimu silakumbe wesa ukudo ukuntovera ujirani, ahume, namwene ikuntovera ujirani, vihuma vivi viko vikumwibata undyasi. Lakini ako mambo amanunu, ndinokwa sana, lakini kulimambo amavivi akangi aka ukutu akisile sasahivi, ingava avalatulete isimu isa avatuletie imitandao igi atuletie gilinifaida sana. Lakini kulivanu vitumila sivi, umunu uvona alinisimu, baada jakuntovera, unsanda uja akuntovera umunu, ikumbusa isaisi ulindagu gwa apangi untovile undala, apangi ulingeni ukuta gwe ndala avangu ulinda kama akasafiri, gwendala avangu ulindau, itindile kunyumba. Sasa kumbe uvoli jinani pyawisie kunyumba kunyumba, wise kunyumba une undala napali, ngwanza ukutova isimu kwe kwauti ulihunyumba ulindagu, ita <hesitation> ndihumile kidoko, kumbe avange vitumila isimu isivi, uwe we ujungi uwona kaka, ukuntuvira isimu bwe, unindaku saizi, ita <hesitation> ndirikusyamba, kumbe nakusyamba nalutile, ulindaku nduisafiri ulindaku ita ndirikunyumba. Imesa imbwasi ndisove navana. Ita <hesitation> avana vakinelile, <hesitation> ino samoja avana vakonelie apangi pagone utule isamoja. Kumbe aliukwi kinukwa alikuku kuvumalaja, alikusilabukwa, inoukisi ivomba umwene, apange apa nakunymba napalika kunoku ivona uve susafiri, juwitove isimu tu, i- vona itaha bana jikudanganya, lakini kulivalanga avange avana, musimu mula jilonda amambo asio amala amwa amavivi. Isimu sila baada jakuntuvila umunu umwene ikwanza ukufungura isehemu isemu isi- isi- imbivi, ikinile isimu ikinila ikafungure isemu sivona ava avange vasolile isivi. Analolesye <hesitation> imiene givaswalile avanu mula musimu, namwene ona kilawu abie kwikula kwikula aswalile, kaka piu wiyuma uvunu kwiku, umwenda ukundeti, itambula ndikakwene musimu, unanza ukukumba akuta kaka, kumbe avavyene avanu vasolile munkaki, musimu mwilonda mula. Hasa vikwanda ukumbusa umwenda ukundetire <hesitation> mbona mbona kulivanu viswala, sasa bura uve vukwika, amanu avaswalile ama ava avaswalile imwenda isiri musimu. Uve ukwawe natunokwa twevakinga, tuwe tunokwa tunokwa umunu awsalile vunonu, ata umunu pia ukuvona ukuta kweli uju, unwambe furani, uju unswambe tunga, au uju malive tunga, aswalile vunonu, <noise> ata unkosi josa ukupata, atunali atundala juvosa ukupapa, lino naswale isivi ikuta akuku uju ifundisisyaga, uju vakunjini, <noise> maana kunjini vita vi avanu vi vimwenda viswala sive. Lino uvona umunu aswalile, akasiketie akaswalili kala, kavie kasupi. <noise> Anakundame tu uwona umwenda ugwankati. Kuvoneka, ino aswalile ndeti, kumbe ikile musimu <noise> kwahiyo isimu jira vukwakweli tututwita amambo agangi agangi kukilimavivi, amambo amavivi vali ava tutundututu tuleke ukufwata, <noise> tukaleka amambo amavivi akangile isimu sila, tulondaga amambo amanonu guntovile umunu, uvinokwa ealinisida untuvera akuletire ihera, <noise> ulondaka kumsimu mula kuli- kulimambo gaaga avanu vihubiri isisehivi musimu. Londa avana viubili musimu musimu mula, <noise> au kulibibiri jirimusimu mula fungula ibibiria musimu mula somake ibibiria <noise> ili- ili- ilivangiri limusimu mula mulile vavikile avajitu. Londa musimu mula ilivangiri litakeki, lyulino usomake, lino uvuvulonda imusimu avana vasolile simu, <hesitation> isuluvairi isingi uvon vadwemue iti mmasukamili umu, lino vadwemue muve maju ukwika vuswala <noise> <hesitation> lino wuhwika keki, kala mavivi, ulondake manu manonu, <noise> fungura mulaula lilivangiri lelita keki, soma vunonu. Ulu ulipange vuvu avanga singise tule twite ite- itenzi, londa i- inyimbo silemula, fungura itenzi anza ukwimba mula, au ufungure isinge avanu mumusimu mula, mulivanu vikwimba inyimbo. Fungura inyimbo isi- isyadini, isyadini sila siliu sifungurirya <hesitation> kiandinono wikina munzi inyimbo isyadini kwakweli kalande kwenda kaa! ndikululeka ndilekwenda kaa! unguruve akutange, uvufungure isimu. <noise>